Yah jadi beta mo carita soal fungsi kulkas, beta didalam rumah ini seng bisa hidup tanpa kulkas, kanapa?, kota ambon nih tiga bulan terakhir akang pung panas <hesitation> kaya matahari ada diatas kapala, baru matahari bukan satu ada tiga. Jadi kalu su siang-siang bagini samua orang dalam rumah pasti tujuannya hanya ka kulkas, minom aer es, lama-lama lai su perna beta pung ade yang bongso nih yosepino nih, dia-dia su perna taru es batu dalam kulkas, lalu dia sumulai angka akang lalu pas siang-siang dia taru tiga buah dia kasi pica akang dia mandi didalam loyang tuh deng akang aer-aer es karna saking panasnya kota ambon. Lalu kulkas nih akang pung manfaat paleng banya, beta mama tuh biasa antua pung jam-jam pi pasar itu hari rabu, hari sabtu, jadi kalu antua su balanja itu antua su balanja par persediaan barapa hari skali, antua su balanja par sayor untuk hari ini nih, untuk brapa hari nanti kedepan baru katong masa akang, lalu ikang jua bagitu, daging-daging jua bagitu, bumbu-bumbu cili, tomat, halia, langkuas, pokonya antua su hitum skali, jadi kalu antua balanja tuh antua su hitung ini untuk brapa hari brapa hari, jadi pas kalu antua pulang pasar. Antua su-suruh panggel beta deng beta pung ade parampuan, wulan, fitri, lia kulkas pung itu lah ambel kaeng lah lap-lap akang, jadi sebelum antua isi makanan ka isi barang-barang, sayor-sayor, ikan-ikan bagitu, antu su printa katong dua par capat kasi barsi, karna antua mo isi antua pung sayor-sayor deng segala hal yang ada diantua pung tas blanjaan itu, jadi katong su kas barsi katong bilang, mama ini barang mo isi apa talalu setiap pi bale dari pasar slalu sa katong biking barsi akang kulkas nih, orang laeng jua dong ada kastinggal akang dong pung kulkas itu barang sa-sabulang tiga tiga bulan baru dong manyimpang akang kasi barsi akang mo, katong nih setiap hari, asal antua pulang pasar sa tau parinta katong par manyimpang akang kulkas kulkas ni. lah beta mama bilang heh jadi ana jang kurangajar kalu orang tatua su suru tuh lah capat biking akang jua jang jadi malin kundang, antua pung bahasa tuh slalu bagitu par katong, lalu suda beta deng fitri nih katong dua yang karna katong dua ana parampuan to jadi katong dua pung tugas tetap didapor sa, batamang mama to bantu-bantu mama bagitu. Jadi katong dua abis lap bagitu langsung mama su bilang mari ada kangkong tuh ada sawi lalu ada terong tuh cuci akang skali ini mama bali nih. Supaya dua hari kedepan katong jang kaluar-kaluar lai jang pi pasar lai, lalu mas mas jawa kalu lewat deng motor tuh jang sadiki kamong panggel mama mo bali ini bali itu samua mama su bali jadi tinngal kamong lia saja, lah suda beta sumulai cuci kangkong la beta mama bilang potong-potong akang skali lalu taru ditampa-tampa lalu tutup supaya akang awet, jadi pas beta cuci beta mulai pisa-pisa akang pung apa daong kuning, daong yang masi bagus lalu beta mulai gunting-gunting akang, beta gunting itu beta bale spul skali lai, lalu spul itu beta mama to ajar beta kalu spul kangkong ityu pake garam sadiki supaya kalu ada mai-mai yang hidup disitu ka binatang-binatang apa yang ada ditangke-tangke daong tuh akang gugur. Jadi beta iko beta mama pung trik itu to lalu suda beta mulai cuci akang lalu beta mulai isi ditampa-tampa lalu katong tutup lalu katong kasi maso dalam kulkas. Lalu beta mulai biking sawi lai, sawi bagitu beta mama bilang potong-potong akang kacil-kacil saja lalu cuci lai biking akang kaya kangkong lai kaya tadi, biking akang lalu kasi garam sadiki diakang lalu randang kastinggal barang tiga menit supaya garam itu akang ka-akang kasi mati binatang-binatang yang ada didaong sawi itu. Lah suda spul satu kali lai, lah bale simpang akang kaya katong simpang kangkong tadi isi ditampa-tampa lalu tutup lalu kasi maso didalam kulkas. Bagitu skarang ikang, beta nih toh orang yang paleng binci biking ikang karna kalu beta biking ikang tuh biar beta su pake segala sabong lai beta pung tangang tuh tetap bobo anyer sa, makanya beta paleng binci biking ikang, jadi untuk ikang tuh beta kasi par beta pung mama deng beta pung ade fitri tuh jadi beta cuci ayam saja, karna ayam katong bisa spul tangang sakali dua kali katong pung tangan seng bobo, tapi kalu ikang tuh biar su spul sakali, dua kali, tiga kali lai sampe tuangalla datang lai jua mangkali akang seng akang pung bobo tuh tar ilang-ilang dari tangang, jadi beta paleng binci par tahang ikang, lah suda beta mulai spul ayam, beta spul ayam beta taru akang di tampa-tampa lalu beta mama bilang ayam tuh akang seng bisa tampa dibawa akang tampa diatas difriser atas, jadi beta mulai taru akang diatas lalu beta mama to <noise> antua ada bali daging stenga kilo bet tanya beta mama, mama nih bali daging par apa?, lalu beta mama bilang bali saja kalu misalnya kan beta ada ponakan to beta ponakan tuh dia nama gino, ponakan gino tu dia mo makan ka lah mama bisa biking akang sadiki-sadiki par dia rasa, lalu beta bilang oh yasuda. Lah suda samua beta su cuci akang barsi, su taru samua dalam kulkas, lalu beta mama nih ada bali talor satu rak, antua bali talor satu rak tapi karna antua nai motor seng tau biking bagimana talor-talor tuh akang pica jadi seng sampe satu rak lai, beta cuma cuci lima blas bua saja. Sud <hesitation> beta su cuci lah beta su isi akang dalam kulkas, lalu beta mama bilang par beta kata katong biking es manis dolo kebetulan tadi mama ada pi di pasar tuh mama ada bali susu deng kacang ijo, lah beta bilang hi mama rajing skali par biking es par siang-siang nih lah beta mama bilang dari pada kamong tinggal sadiki pigi dipondok bali satu, satu, lebe bae katong biking sandiri lah katong makang dalam ruma to, lah beta bilang iyo lai, lalu beta bilang la ini mo biking apa akang beta harus biking apa, lah beta mama bilang ambel kacang ijo tuh cuci akang lalu lia susu tuh buka kaleng skali lalu suda mainkan akang suda, lah beta cuci kacang ijo beta rabus, beta pake gula, pake susu, lah kas dinging akang. Akang dinging beta isi diplastik-plastik es tuh lah beta mulai ika, itu beta ika beta biking ada sekitar sratus lima pulu buah beta bilang hari ini kalu beta bada-badagang akang jua beta su dapa untung nih. Karna mama bali akang pung itu tuh kan kacang ijo cum <hesitation> satu tiga pulu ribu, susu cuma satu kaleng cuma lima blas ribu lah suda gula nih ada dalam ruma seng perlu kasi kaluar uang lai beta su untung skali. Lah suda beta su ika samua beta su kasi maso dalam kulkas lalu pas kasi maso bagini kulkas rusak, untung bae beta pung kaka ini teknisi, beta kaka bilang kanapa beta bilang hi ini kanapa kulkas seng manyala akang kaya mati ka lah beta kaka bilang mana coba beta lia, beta kaka mulai buka lah beta kaka mulai perbaiki akang, ternyata akang pung alat itu ada yang gangguan lalu beta kaka suruh beta punge ade laki-laki nih yosep yang bongso kata pigi bali akang pung alat, akang pung alat tuh beta su lupa lai nama apa, beta kaka suru pi bali lalu dia bawa bale akang lah beta kaka mulai maingkan akang <hesitation> lah suda kulkas su jadi. Jadi beta mo bilang kulkas ini akang pung manfaat paleng amat banyak, bisa taru segala macam, taru se deng dia pung masa depan dalam kulkas jua bisa awet.